Am riyalii lolii endiŋertee aday wujaa man̰ii kaa lolii aday, n̰e riyalii irii waagunu tiŋ aŋaa muhim ti, kaŋgu riyal nambaynu lutoo irii ke nitee kay, riyal waŋ kan am hedimee andriitee aday hedimee n̰ee tiŋ hedimee yak taŋ naa ti taa, osur naa ti taa, too ti taakaa, hedim eretee aday waŋgu nambay riyalii nambay lutoo ke niitee kay annaa tika riyal nujaa, gun tiŋ gidaytee nu ilaa barigin dukunoonu, osur yitin dukunoonu dukunoo ti hedimee yoomiyee naa ndriyan osur ndriyar kaa riyalii dukon tee ti, riyaalii tenee tukunuu tenee nu jaa, aŋaa gaasii ti kaŋ subu ner ondokur trek guste tandan jaa ichi kaa hedim zirete, lutok yak dukunok riyalayek tiigu nusnu n̰an nusnu ŋalak ndoŋun aasuŋun ti lutok yak ndogos tiigu jaa joko wafar tiriŋka met lutoo gindrii te. Gidaynu ndriite, lutoo ndritee gidaynu jaa tiŋ maan̰ii tinday, maan̰ii wagunu jaa osur naa ti taanu aŋaa lolii tinday, n̰ee tiŋdaynu kojee tinday, oguŋuŋak tinday, fagak tinday «hesitation», aasuŋun n̰aa kaa tinday n̰aa waagu nu jaa kaŋgu liteenu met n̰aa nambay dritee kay n̰aa waŋ kaa riyal waŋ kan ti teri man̰ii waŋ kaa riyal waŋ kan ti teri, riyal irii waŋgu nambay nu n̰ek kan tiŋ met geder sun lutoo dritee nu, eyi lutoo dritee giyay nu ju riyal irii waŋgu tinday man̰ii yak drakir waagunu jaa wakari literi kuyan kaa literi wujaa kudriyaa too nanarnun kaa lite tee ti, man̰ii waŋ welir nu ille man̰ii too drak te, maan̰ii yak too drak tee tiŋ zaata ke, riyal tinday, riyal nambaynu lutok met ndriitan, riyal nambay lutok met ndriyandaanu jaa, ojuu ndurfon te gen̰eŋ gindite, daw met ziratan lokon nun wala. Madarasgin kolii nugu met naŋtan, annaa taa wagunun riyal irii waagunu kok kidiyaa teneenu, aŋaa muhim ti, haa ŋun tiŋ gaaten riyal nu gidaynu barjisee too aŋaa lel wi barjisee too jaa Minji wi yak jaa barjisee lel naanun amnii tindaa nokoynu kaŋgu hajik nambay lutooo ndriite, laakin amnii kaataanu riyeeyek gu n̰aaman akari zi, garnaŋ liŋaagin mbamuntee ti wala barik gin zaata mbamun tee ti, waŋ tiyandaanu jaa masal kay yak wasa dahab nun neyii wagunu riyal makidii ti weyi, too kokon gulsin̰ii yak jaa likeser, likisir mitir ottukoo sittal nokoy, ottukoo mendrii nokoy ottukoo asaal nokoy, waagunun koluu yayan aasuŋun dahab miday su koore, koree irka too trumbusin sur kaŋ dittir ottukoo asaal wala tuur, wala ottukoo mbaar nokoy taywirka aasuŋ waŋ kaa jalaa riyal naa waŋ ginak ti, wujaa too jaa wawaatiigunu eyek yak mbaar, kuŋaal asaal waagu nun riyaleyek irik waagu kasik kan wokoytan. Ahal wenii yak wii nindan kan tukulin ti met n̰aa wenin kaa win̰I, aatika ti riyal irii waagunu Minji taanu jaa «hesitation» barik yak jaa amnii nenegin jaa, loode ndriite, laakin lolii dukon tan, kaynu wasa lokoy nun taanu too riyalayeek naa jalaa nun tiŋir kok n̰awuu nattan n̰awuu liŋet nir, too hachap waŋgu forko su biiban nindrii, too wuraa waŋgu nimii, too taŋtii nindrii, too sugin dakaakin ndriyan aasuŋun gumach tijee yak jaa kurak sun aasuŋ ulsii urkuu ree, too basal tijee nurkuuree, too n̰amuk nurkuuree, too tum nurkuuree, too chitaa nurkuuree, too basal nur kuuree, lutoo lolii wurkure, waagunu dumnanu ŋaasuŋun tiŋ riyalaayek waagu ukon tee aatika riyaleeyek waagu wukunoo nu jaa, riyal waŋ kan met giraa ger nindriite kolii neneenugu, met kisiwet nuujete kolii neneenugu, met te enjii hor naŋte kolii nenee nugu. Met n̰erek yak jaa hor ndriyan taam nenek tika kolii nenen win̰te, met nde lokon nun kaa weyi te, met laptan nun tek joko ŋalaa maajuk taanu kokon day tirete, waŋ dumnanu riyal waŋ kan ti annaa tika riyal waagunu jaa maan̰ii kan ti, maan̰ii yak jaa wasa taŋ ndritee gidaynu ile maan̰ii nenee, tiwel wirgu kaa, piyes wirgu kaa, pel wirgu kaa birwet wirgu kaa waagunu dumnaanu, lal suŋun aauŋun lutok tek winjirŋisik kaa tindi, tii gu kaa n̰aaman aasuŋun gagayka ti, barik hedimee nagin hedimee nenen tiite, osurun gagaykaa kojee n̰aaman aguŋak gu n̰aaman ndaamaŋ nu n̰aaman lutoo too n̰aaman enjii nenee n̰aaman n̰aa nenee n̰aaman, kokon ti hedim zirete, «hesitation» waŋ dum andaka, riyalayegu Sarraf nindriyaa naa gidenak ti, baat maa hedim siren dukunoo nu jaa riyal waŋgu gidisii waagunun ti ndochtee ti. Waŋ andaka riyal naa faydegu ti. Masaalak tenegu masaalak aŋaa muhim wavgu nambay ke, kaŋgu met haya teneenun ke met ichi tiretan annaa tika ti ri.